Nako <noise> menurut ngoji nege nako inomo <noise> ju <hesitation> sangat i berpengaruh nanga kesehatan, sebab inomo manege <noise> nako atau wa akana atau wa sakai harus wa tebini, wa tebini manege <noise> pokonya harus wa tebi tebini nako wo tebini ua la ma ma kia ma ma kotoran nako i be i tebin ua <hesitation> la ija- iji- jaitika nanga inom ika nege sangat i kia i berpengaruh nanga kesehatan, nanga kesehatan mane kan penting, jadi harus wa jaga <noise> de dan wa jaga manege kan salah satu nanga inomik nanga inom ika, de aje <noise> karena nako wa jaga ua nanga nanga inomo bisa i ganggu mane nanga nanga kia nanga roese ika. <noise> de aje done i nanga pokor i siri Wa nako wa teb wa ma inomo mu akana wa wa tebini ua de <noise> wo ojomoko <noise> nang nanga pokoro i siri ua <noise> jadi <noise> manege harus wa tataiti wa nako nanga pokoro i siri oka harus wa kia wa souru, sebab nako wa saur wo souru ua <noise> ina kia bolo ina <noise> wo siri bolo, nako o kia nanga manga nanga kia i ta ganggu oka de de nanga nanga tubuh ika, <noise> nak <hesitation> jadi nako o kia ma ngoi wo wo wo sakai nege wa tebini, manege dika. <noise>